A ore nka nda nandɨꞌɨ refrigerador, te ko li na <hesitation> na na xi'i luz modo ye lujua na koo vií na koo va'a taka nka ye na naxi'i ichii naá, ye na kuu lo kuu.